Mila torohevitra aminao agna zaho io fa magnana eritreritra hivagna tômobila anga eh, de sy fantako sy zany hoe tômobila no vangagna sa tragno amboarina sa karakory very hevitra sy any zaho hitanao io fa de mba torohy koa ahy zalahy eh.